فشاهدها البحار الذي كان على الميناء يجهز لرحلته، رأى هذه السفينة فثارت إستغرابه، صعد إليها فوجد فيها بقايا لجثث منذ زمن، ولم يبقى منها سوي العظام، حاول أن يجد الأوراق الموجودة ويقرأ، فوجدها أنها سفينة تعرضت لصدمة في الحجر.